Itoi nalo tagu tutusagu nalo atugu kai waidia, pasin namim tioni naio tadapa pekoia, nalo kai wadia, pasin, tioni, pasin na sakania aka ena peisia dukuna na atorola ela paka pepekoia, tioni pasina na atonola pe lukauto atoraino, waini auna ta pe atoro, taupe tuisau ita, inani ma tanipa mate, ma tioni elana kain tioni atorola ta pe papagio ela mape lukauto atoraino, onouna atorola. Ena peis pa pepekoina na mageala aka, paka pepekoia onouonou na atorola, atorola onouonou na atorola pa pekoia, uaka na ataela, aiainina atalea, are, ine pe atu atorio auna pamili isiu, atu isiu, peis ai pa ka pepekoia. Imani naio papain, niniamani, nalo dipa waimani tioni, ito di mate nalo dipa waimani tioru ena pais ai, paka pepekoia toruna na atorola pa pepekoia. Tiom onou na atorola, ela, ela na kain tioniua, waka na ate-eia, na tioni na akamanu ela, pa pekoia, tioni na kaokaronau, pa ka pepekoia. Uma paka tutu atoro, onouna sakanina ma turarema nabutu peto tetereoela atumu isima amu na tu peke atoro, tioni atorola taupe papagia ena onouna atorola, maa auna tu pe atorosala aka mala iai mate. Tioni sakanina ena pasin na sakanina onou na sakanina ma, ine paka tutu atoro, malago ela pa tu sakauasau. Tioni atorola pa toruatoria lago pa papagia. arialoni.